Ñy Kolotsay an'Alimaiñy añe :-Mana ñy soatoavin-drozy roze noho fiaiña andavanandro, manahaky anizayñy fañajan-drozy ñy rariny, rozy ao mifototsy aminy ñy fahaleovan-tena ;manahaky anizay koa ñy sakafondrozy ao noho ñy raha inomin-drozy, mana ñy famboaran-drozy azy rozy manahaky ñy labiera zay.